Kuana kachi xindo'ó, hermano nuu kuia kixa'á evangelió nuu yuu kuu xa'á ke'e chón xakañii ñuu iñi yaita tanrita uxi komi, ko'o ko xaón kui ye'e cho'on kaxhió kué ikoí tixii kui'a mil o'on ciento uñii xhiko o'on chokón kui'a ixa'a evangelio kuu ya'á iin avionetá, tix inka xin ñoo kaxike grinco he yan yinko ixii xi ya'á xii avioneta tuu xinrá folleto tixii ño'o chí yo'o kuii ixii yo'ó hermano tayenra kuia kunrá natiñi, nano'o kuu nakiñe ko'í nayenguó folleto xii xi xa'a kuita ko'o ma'a yankii xiya'a xin avioneta, chiyokue kixa'a xió servicio ñayenhuoi ixii ño'o iñiix tonxii xonyó ha a an hermano xhinokue'a hermano ño'o ñii xañañii celestino perez. Yo'o kua ñee ña'a pera chí barrio chí uu ve'e ichi xhiuu ve'e chiñon ñonró ña'a vee chenrecha to'a ko hermano kixii xonra xara kutuu cha'a xañii invitar xinayenguó yunru tuu konrá kuachá nikovee xikuana tukuu yo'ó, xikanre ma'a xikayeka chí kue kixa'a kixi ma'a tañani hermano adolfo mejia anrá xunsó kixierá pelicula chiyaá yuu to'ó kanri nuu nuya'á uun kayii chingua nuka, yukua xayanrá pelicula che'e yuu kuá kuxixa xhika yuu yee yuxa'a kaya pelicu pelicula ñuu ka'á, ixii ixii kixañi xhii cristo ña'a ka'a xanii crucificar xii crito chañii chi crito ño'o konroxe cha'a yokua koi yuu xikejo yuu mayo'o kuachí xiña'a iñii xiyó iyonra kuacha chinyo'o kuán injuaye kuachí kuni yee na pelicula xa'a xa ya'a konrá yuu nguá chaxike xhikuela chón xii tiempo, ñayengua kuani xanii nakua kuene yee nayenguó noyexi xii yo'o kixaxi ñañe'e kutuxii kañii. Cha'a kueda chón yu tuko, kuan kuxañi kuan kuñi kuan xaño'o nayo xoxii yo kuan kedachoin, ixa'a inka hermano xanani francisco perez ixanguai evangelixaxi xa'a kanrax to'ón to ñoo kanrax xicha xiñoiñi tuu yo'o chón, na'a xa'a entrega ña'a yo ixii tuu yo'ó, yoxon kixa'a yunxii kotoxoxi iama'a nayenguo xoxii cha'a chikandeju tuyuxi vee ño'o inyika chí kué, ndachón kue chí kixa'a kuvii koyo hermano ixavañu vee ñuu kanrii nuya'a xivexi vee ño'o yokuan uu vee, vee tuu xakunrí nguo manrí, manrí yuu tukui ianchiña ñuui takuvee vechinguó yuu kué inxacha yukua kue ve'í xikane kutu yo'o ya'a chinko chón ko'o kuenguá, yo'i chike xaí kutuu nakenka kutué ujun nakete no'o nayenguo kixa'a kuu ngueve ñixanke kutuu kixii xika kuu hermano veí nakani xhinke ña'a, ña ñakunoto yee kutuu yuu kua yo'o xa'a yo'ó. Kanrí xaña'a ndanru kuenta, yuu kuá ña'a kuño kontenré ikachukue nachukuega ko'o inga xhichí yuu kuu kuega chón, ikuayuu naxae reconciala yo'o naxahe reconcial uxua yuu yui'á kui inka xa'a ñuu nayunguo xaí xaxiñii koin baile koin, yuu kuan naxacha kandachoin yuu kua iin kuá yu'u iin kué kuii agente municipal akuiá uu vii mil, uña'a uvimil uñá chón kue koya agente municipal, yuu kuan mai kuenin xakatoxhi yixhi xhiño'o chañakoi yo'o ha kai servir yuu maston yo'ó kueyuu xa'a xiyó viko chañayenguó yuu kua takan yo'o costumbre xii koñora xiñonrá, añukixii xa'a nrá nvita'a xenda ha kachikuechí yuu kuá kuu uvi mil uña ñuu kuenrá chiño'o agente municipal ñoí, xhemai kuai xakatonka chí hi xi xiyo invitaci+on xindá xakunión convivio taka. Erachiñonra kuu kixii xanguá vechiño vañuve vañuve nuxa'a pertenecer xinoko, iho kova'a konra xindió kue kue ño'o vexindó kondó chaxika xika nakonviñió tixii vikó ta kuiaxandañi, kuia xaxani vikó ñoñi chaxañi invitar xinrío tanrera cha'a yuu kuá xika'a ndó yó kuá cha yokuá, ñengua chayó komo onrá xika ye covivio pues yukuax xa'a tratar xakuenta xaxiñi ndixhí xhiñi cervesa xiñii ché yo'o xixin xhin ndovato iñitó, xa'a baile tón xa'a yuu xachá yenguu konii ña'a ñinda he reconciliar koya'a xii kua kuia hi ñoo hi kuii, secretario municipal ma'a agencia municipal ñoí ñoí taxa'a uxii kuiá uxii kuiá cha'á o'on kuiya onreya chiño'o agente municipal cha uxi kuia uvee, secretarió chí agente municipal yuu ñoí yuxachá ño'o akumá to akoche ñakuu nakui xaí, servicio macho'o yo'ó kuechi yikua kui yixo'o chiñe'e. Kanra koi kete kuera chi'í ño'o um, chakuiya'a uu vii mil uxi kumi choin xañii nombrar xii kui ñuka presidente vienes comunales ñoin, cheñoko ño'í uni kui'a chekoyo ma'a koyo hermano kixii koya'í nine xanrái itaxii naxai reconciliar xii chika chii vichika hermano yo'o todo modo yó koin kutu modo koin ke xain servicio ño'o, yuxaxite tón ndere kadii chí denre ñakete xakui comisarido cha choni xakua nakoni chixii xandoa chí xii konrá no'o ñoxachayo kuá unxa'a iin nratoin xin xakuu ma'a lider xakuu pastor horlando ramirez nra nochi kano, kachinraxi kana xii he na llama kuxa'a ha reconciliar xii nama'a chikaxi xinrama kete ndixii kuia ñuu kuá uvi mil oko uxi oko oko xaón uví chonguo vakete ma'a. Ohi xakuí comisariachoin xakuí xakua kuu ya'a yitó xonyonga yuxeyanó, enxaxhe yuu kuá kuete kuii iha chón ité kuu vee yo'ó yo'ó julio, xa'a xinakui xa'a njuliyo na'a kuá kuente nachinguo há akuen comisariado xa'a inkata ha ciudadano ha xingua comuneró, okoyuko yo'ó kó uxa xika'a yo'ó julio kuia chón naxa'a enre consiliar chí ha yuu ngua kua'a cha vichi'í, kai servicio sin yo'ó ndixa ton kueyo xiu erorxio xio fayaxió xintoyo koyo'ó, xike koto xike kue naxandoí xa'a makoin servicio he xinyo'ó yo'ó kueí ñayenguo yo'ó vichí noko tón yo'ó ñoí, kue yo'ó kuenta tuu chí ño'o xi he kutuu exe'e ñaka ñaka xaiñi tón, xe cuenta tón hora ihó ko'o kuachi xiko nayenguoí iho iho ka'a, ñaka xavañii ata'a yo'ó xii hora mayo kueyo tua taviñuña atuu endió ni ni primaria nii xandaí uyo'ó noko toin xingua tuu hanga. Ñaka xañii ñaka hora xii ho o on konrioxi nona yengui, hora kañitán koñii xayo'ó kutuu exii tón nuyukua chekuai kuui comisaria chón tukuu kutuu enxakueki kuatan tón, agrariótón ley agrario cuenta kolintancia kuxin ñuuxin yuu kuá kachandó cuenta ixhí tokan xiin tón, tón yukuan taka lado norte okachio no'ó ikuataxin kolintaxin hi santa cruz tepenixlahuaca cha'a xin tatatelpec de valdez chai chí ado sur ujun an ichi ichi sur, tanxhianda xhin yiyuu kuá kuande colinta xin ma'a cabezera yukuu xa'a, chaxin yukuu yo'ó chaí ichí oriente xali conlinta xii santiago focotepec, chaxii san miguel panixtahuaca chaichí poniente. Xii yucha tuyo'ó poxi paso de la reyna cha'a inka tukuu xin sobri xin cabezera yuu kuu xa'á, lados yakue vichí poniente cha ujun ma'a mojonerá toko xeya'a chí ichiyiá ninutan xhianxo chí nukua ñuu kuu xa'a kanii chí nuu ya'á unuu chiva xañani xurelitu, yuu kua monjonera ñani ua ñuu kua tuu nuka titikava tika monjonera tikava chón naketa chí nonjonuko no'ó kuaxi xii kuxii yuxa'a nuka yuukó ñoko kañii, ñukukañi ñani yuu nguanaketa xhí xuxii yuu xa'a ñani yuko'o yuu kuá nonjonerá nducha nuchá, nucha noñió nucha noñio nani, nuu kuan naketa nuu xane punto trino. Xii yuku yo'ó, chayukuxa ñuu kua ñani monjonerá ndijo o'on yukundixo'ó yuu chón nani monjonerá junto trino xii yukuxa'a yukuu ya'á, chayukuu yo'ó nikuan naketa yukuu nuu nukuu xuku yukú ichi ichi sur xii yuku yo'ó, yuu ku nani monjonerá nuka yo'ó monjonera nuyo'ó cho'o nani inuka nakata yuku nuu, kui punto trinos xin yukú yo'ó kaxi in yukú yo'ó yuu kuu yo'ó nuu chón, nuu kua ñani monjonerá yuu ha xakuá ñuu kua yukuu xakuá chonai monjonera va'a nukuu puntotrino xin yuku yo'ó yuku ya'a cha'á yukuu yo'ó yukua naketa tukuu nuku toko, inka punto punto trino nuku inxa xii yukú yo'ó oxa'a xá chayó cha yuku yuku chá yukua nani yo'ó ndá ndakoño chono nani monjonerá vayun va'a koñá. Nikuaka chón naketa chí nuu kué oriente, xi xii ñuu xachayó ñuu ka'a ñani choko ujun yuku mayuu monjonerá yukuu yuya'á, onkonroxi ño'o kuá yuku, yuku yuku yukuka yuku kanó, yuku kano ujun ñukuachona naketa to'ó yá inka punto xii inrá yuu ué yukuu, yuku tema'a yuku santa cruz tepelathuaca ayuku yo'ó yukú ka'a chañio, ñuu xa'a chañió yuu kua ño'o ñani kua punto monjonerá nducha nducha kachayió chón nani yucha kuaku ya'á inka nfuri kunruju ya'á ingua ingua naketa tunguó inka puntó, yuu kua kuan chí lado norte xingua santa cruz tepinilahuaca. Ko'o yuku yo'ó yuko yo'ó nani no'á, nuu kua lia inka ka'á ajan nuka kuan nii manrí landa'a yuvíi yucha xakua yua kuno tanxhiantu xhin, ma'a naryuu kuu yukuu ñuu xaxe ñuu ñukixí xhanaketa ya'á ña yucha tuu yo'ó, nuu kué ño'o puntó trino xen nra paso la reyna chayo'ó yukuxa'a, yukua ñani yuu kua koko achinexnde chón nunaió yuu nguan ndó nuu koí nuu colintancia ayikuan kuí yo'o kondá nuu koi colindacia xinko ño'ó, nokaxikanrí ño'o xii xii ñukuu ya'á nikuachan yukuan aján kuichí tuu kaun tuun ña'a ñuu kuiyá, ixa'a funda'a ñuu yuku ya'á ño'o ñoo nixei oin historia uun reseña historica xekenta ñuu, ñuu yuku ya'á kuiya'á. Mil iño ciento o'on chón koo kui'á, ika'á kuño ñoo kunruxe ndekuan ñaño ñivaña kañañi kononrá ixa'a ixa'a iañondó nagua iin nakaxinrá ñika kua kuu ñañii ñuu, iha njuachí hi yo'ó uñi uñi kunruxi ihó iin konruxí xhinokui kunruxi kuii, uvi oko uvi xika febrero xa'a inka kunruxi kuvi uñi xiña mayó cha inka konruxi kuí uxii kumi uxi ka'a, septiembre taka ñuu ñuku ñuku ñuu nrava taxañaño ñiyo'ó, kuinra kacha xanraví ho yuu niku kunruxi kué kunii choná nituku ñonrá ajan taka ñanii non ndió ngueno xakuan tón cha'a tilavii xakua kunani tukunai kuxanrá viko uxi komi xhika septiembre. Noko chienpo chón komo viko xavii, ñaxii keva'a ko'ó ñaño viko kuachí ko xakuá amanducha nduchá nduchá xakuá, xachá njuega xii tiempo xarvichinga naxavanrá ñokakuvuu xanrá viko ñonrá xobri kobo uni xika'a mayó xa'a tunrá va'a vichí taka xandío ñoo ndi'á jakuana'a uni xika mayó kue viko ñonó, oko ma'a xachá yuka ma'á manra xano xii, inja unda ñoo ñokuu no konrunjia ñoño kuña'a iin xanrá nakaxii ya'á tixii xauñi unika xinrá xakuvii uñi xika mayó, chanderí ho honra nainrá ajan baltazar kañakoñii ñaká xinxanguerá oko inka koí xañañi xekuntinó alavez xañuni xhikaka ndantoyo xiin koyó, amigo xii añuí kuichi ya'a nani xekuntino alavez nfeu xinikuna ukuu xa'a ihó xheí ñundió kuee kanduko ñayokó, ya'á britan koñii xama'a xhii xaman ñon ko'o kandoko. Katañi xa'a arependir ma'a tin xa'a ñee mima'a alavez yuu ngua, tii yungua chingué nra nani xekuntinuu kayukuá xandóra xhini xanguá cha'a iyá vixhia vichí iho ha kaxini xokua ma'a ala vez kanduña ndonguó yuu ka kuañi alavez, yuu uan xachiá yuu kaxa'a kayuu kuii iha chón ngueí hí umm hí xanii funda ñuu, yukuya ko'o kuya uun mil iño ciento o'on chayió kuá kuenga kuiya mil kachima historia ya kuia mil iño ciento uñi yikó uxi choko hé njavañi xhinokué veí ñuu xakuenta koño, oñayonguo xa'a kuaxa venerá xinakunruxi ñondó, chonka xii ma'a historia kué kuiya uun mil iño ciento uñii xhiko uxi chavañi xhinokui veí ñoo ño'o vakui ño'ó, ñonokaí yungua kachí koñayenguó taxana'a nakaxhi kuein nduu aveñuá yo'ó yengué kande yuu xhikuve vee ño'ó vá. Manri yuu koé ma'a xhiko maveñoá chikua yachón chikuá, kachí kue o'on xa'a o'on ñayenguó yuu xa'a uxi ixa'a ño'o ño'o ndeá yuxa kuni xa'a ajan xaun, xaon oon oon tarea oñi ciento koi xixañi xii ñuu onroni ñoo yuku ya'á inxacha tukua koí ma'a xakuma kachió receña historia ñuu ñuu yuku ya'á chayió kuan ixachá ajan ko nguega chón kixa'á xió kuachí xii ño'o yukuu yo'ó, ñuu yokoyo nguega nikua kinyanrá ñuu xii yuku ya'á, kuetaka ñun yokua yo'ó ñuu yukua yuku tuin, yika uta ñoo nguaño segun kachi taxana taxana ngañoin nakuinra yuka xee ñuu yukua ño'ó ixii territorio ñuu xinrá yuku ño'o xiñokunrá nru yuku ño'o kuenrá ñakañaxii ndugua yo'ó yachí yukutun yiká. Kuta'a ñoá onjuega ixañi, xiuna xañi xañi xhin no'o gobierno xanii nuu procuraduria agraria, nixakuko noyenguó xa'ano kueyuu kuan kue namakuya, yan ñukuñuu kachió kuañanima monjonera nduain yo'ó yokua kuñió kuma yo kuma raya chonoka chima'a, kutuu xanu xinrá xii manra yondó nra yukuu ya'á ikua kuiá ixakoñi kani gestonar nu ya'a yaiku ya naketa resolución presidencial, kuiya nuka uun mil mil o'on ciento o'on ciento uñi ho uñiciento mil ñoo choko kuia chón oko naketa resolución presidencial chokui ñoo kua yo'o chando yukuu yuvii ka'a inaketa konra vichí ñoo ñondó inxacha vichí utá añongua yuka ñonra tixii ujun territorio nucleo arario xii. Ño'o yuku ya'á chavichi makuu makuu yuku moco xa'a yuu resolución recidencial na'a yuku ñoo ya'a makuu naxanrá ndá xana'a xakua kuii yuyaya chón kon kuia ixkué, koma chón ña'a iho comisariado ñandii xani nombrar representante de bienes comunales ixiño taxana kokoi nakete ma'á, resolución presidencial xiñoo nró chon kuii hi xani nombrar comisariado okochón xa'a consejo de vigilancia uxi uví tá miembro kokorá, iño tán comisariado ch'a iño tua'a kuí mienbro xii consejo de vigilancia axachia yukua jum, nama koyii tuu xakuan axa oko oko uvi oko uñi comisariado xakuan yukuá tixii xakuia ya'á devichí tixii kuiá vichí ikuan xachiá an ngueno taxaña xana'a koí ñoo takan peña'a ñierá takan ñuu xa'ano nagua xañoo kuxii ño'o ñuu kué horario ñuu, ñuu yuku ya'á ñuu ngua ñanri ñanri problema ixii yo'o kuera kuaxana xañoo konra tixii ño'o ñoná. Noko onga ta'a ñoo pues nicio chivii nguelta chivii xhion xakoñi nguelta, xhin ndachiño federal estatal kuenta yu nguá ixakuu xanrachá ujun ixa'a kuvi kanra lograr nde iña koñi resolución presidencial, xii ñoo yuku ya'á choka ajan nuu kó vichí nuka kandió nguora ha comunera kanra njonrá pues xixii konrá pues xixa ñoo xixanrá cuestional xixii konrá vichí yokuan iin yo'o kuanda ko'o ño'o tató ñanakoto vava kuanduu naka ixhion nduu oko vichí ñuu, comisariado pues ihó xandió kuex ño'o ine'e ño'o ini na'a xingá kuex ño'o xandii apoyar xii comisariado xanduu apoyar, onra iyo'o tuun xaña koto inyé ya'a nrió kananrá xindó han reunión kuena yon tukuu hé xanii resolver ton ña'axino iñii namatonrá chonka ndió ihu ñuu ndenguí chikuá cha'á, ñuu kuá inxachá. Niva'a ñundá nde tanixakachí chinchema'a xixa ngundo pues ño'o hunrí tan xanguo ña'a yenguo xixa njuntá, koo tanixa'a komia tutu chikua kuñii ñoo ñivaí hora koya'a taxa komió njotan yenguo nayenguó xixa funda mayonguó, njundarixa ñoí ñinré koma'a xa'a ñani baltazar xa'a ñani ñuu kua xekuntino taveño ixañoi ñonikinra funda ño'o ndá chá ujun, kuee kachón yuu kuá vichí iho xa'a kunra kua cha'á iyo'o xa'a kuechi escuela maestro yukotoni xikoma'a xakui alumno ya'a ká tuxii tuñii ma'a historia yondó cha'a ña kuachaña chikonro ñako'ó noxachia ixakixi nrá, kixii xa'a kixii xikanrá ma'a tutuá ujun reseña historia ñuu nduu chakaxi chikonrá kuer nakuanuxi nokotanguó anatavano copia cha'a na'a ndixino originañ china chiyo xaxhí ñoo nguenó, tuu kixii inkana kuachá konini yo'o kuañoixi he konra xa'a cha'a chonka ñuu kuanra kuacha xañoi ndiki tuu axe maxatuma reseña historica xakumí. Yuu kua makui kué kachí ya'a natavi nii copia kué kachón, ña'a nuu kuá yeni na kuua chónka nukuatu achiu akulió makui nivaña naku kanyuu nguá, noko kán ujun xanuu xanda nayenguó kue naka ixió ixañi cuenta ñuá chañio kuá kachín kué kachi kachí ma'a ndu ndun ngué, yuu kuá yenii kuechí segun kuachí nuu tukuu xeya'a achí anaí yukuu ñii yukuu ya'á chona yuu yuku xayá chió kochia ché chayió kuá kueí ixacha ichani yukuu, ya'á ñuyá ajan vex ya'a yukuu ya'á noko yama'a koni xa'á nii funda kachí ngué ma'a komo uñi xika mayó uchaxa yukua kubuu xañii viko viko ño'o ján.